चट्टान पृथ्वीके सतहमे मिलनबारो एक वा एकसे जाधा खनीज मिल्के बनो ठोस पदार्थ हए । पृथ्वीकी बाहिरी तह तमान मेलकी चट्टानसे बनि हए । खासमे चट्टान ३ मेलक हएँ एक आग्नेय चट्टान, दुई पत्रे चट्टान और तिसरी परिवर्तित चट्टान । गजबी कडा ऐसे चट्टान दृढता, स्थिरता और समयको प्रतीकसे जुडे हएँ । जब जे चट्टानके जीवनसे तुलना करओ तओ कठोरता और अडिगताकी आभाष होतहए । चट्टानकी संरचना प्राकृतिक शक्तिसे लडन और समयकी विकृति वा असन्तुलित परिस्थितिसे जुधन ताहिँ बनिहएँ जैसो लागत हए । गजब पक्के जे चट्टान ऐसि शक्तिसे बनिगइँ हएँ की प्राकृतिक घामु, शीत लहर और हावापानी त जिनको कछु नाएँ बिगाडपात हए । प्रकृतिसे रातदिन खुला आसमानसे लडतहएँ तहुँ अटल हए चट्टान । तबही जे चट्टान आदमीके फिर जीवनकी हरेक चुनौतीसे लडन उर्जा देतहएँ ।